﻿A na’hi ca kuʒa ca <hesitation> lthura mana ca shiba mana yanwa ghi wa Sinni wa shibeu we gwan ba na’ai ca shibau, a wa ɓa ngula va ko ngirwina ngirwi ba wu cugwi lthi, wu cugwilthi wu cugwiltha to ci ndaka ltha ɗi ghanwi ci ndaka lthoɗi ghan wi ko hyi Iyana ba wi cugwayi wu cugwaya a ndaka ltha ɗi ghanwi kai Iyani ghani ma wa tighi wiya ca yuuwai ba wu fakhi kamasi a ndaka ltha ɗi ghanwi ghan we ghi Layu ta Vulau we gwan lthin Layisin ta Vulau Va ai khin Sinna ɗin Subu sawuna din Subu sawuna Layasi ta Vulau a wa ɓa ngula ma ʒhiwana, ʒhiwan ta civau mi bu ʒhata ƙhiyawa, wa ngiciya layasi a ndaka vulu ta wura ta ƙhiyawi to ba ɗin gha yani bu wu nahyi bu sawuna ghi Layu ta Valau we gwan ba layasi ta vulau.